الصراحة الوظيفة اللى أحس إنى ممكن أكون فيها جيدة بلا شك أعتجد إنى سأكون جيدة في الوظائف اللى تتعلق بالتنظيم والتخطيط والترتيب يعنى، مثل إزالة المشاريع أو العمل في التجارة، أحب الترتيب و اتأكد أن الأمور ماشية على خير و جاء <hesitation> على خير ما يرام، هذا الشيء أحبه، دايما أحب أن الأشياء تكون مرتبة وماشية على كيفى.